تحقيق السلام العالمي شيء صعب بس مو مستحيل، السلام العالمي يتطلب تعاون بين كل الدول والشعوب، فهم ثقافات بعضهم البعض، أول خطوة هي حل النزاعات بشكل سلمي، من خلال الحوار والإتفاقات، بدلا من العنف والحروب، كمان لازم يكون في عدل إجتماعي والإقتصادي، لإن الفقر والجوع أهم أسباب كبيرة للصراعات، إذا كل شخص في العالم حس بأهمية التعاون والمساوة، راح نتحرر وراح نحقق السلام.